Moderi onu onyonyanow mofre nama mekro tunan nanbuloyo ebun na iya shie ivom vay mu kie idiom terrierim omonuokpe no bela omonuonkpe mogidi okru mogidi kpekuwo oknu oyi oderiman mukiryidiom mukioyi amin ebun omon wonkpey banu no abobo nawo oyin ono myanao numukioyi diom mokpekiwo ebuw oderinon ebu odein onuonyan tomo oknu oknu ovon nokpeyka movo deri mo bokum mo uteresnene inwi mokrey idiom ka ebum movo deriwo do oyin manbulo nambulonayo oyi owane demme deriwo mam wo oyinnu wo nu inyan oyi <hesitation> okun no mavo dogi oyi muva ta mivom eji or ato na due mota didiom iyokpey no oyi oderin but ebunyo oyiyo okrin molnoi ararar yo oyi ebumyo oyi oderiuon odem onamyanoyi oknu bamu ukponoyi ushien ka ohonu oho nu modidiem otude mogidino mobela dowo nu unyanoyiyo gidioyi muta. Idiom nuseikoyi mukioyi onin nu mukey ebum oderin onayam ofien nabulonanu edogi me rereyo so oyi ebuyo oderin onuonyan bovi oderin omo noyan bavi ebumnanyo odeirin onu onyan bovi ubo nu uvo mu nyer nu ebunyo mone okuru ebunyo bani ujan ujan osom edonwokpeyka ebunyo mosh ini abomi udunka mobablawa nu no deri ma wo nu unyanoyi wo abom uya ikri yite mo von utanwonow no vo bolowo movo bianwo mo sikiriwo oknu noka muderimanu ona oyi ebuka mokakemam no injin ononyame oyi ebun inoi gegesi omene fie hmen munuoyi oderia manu wo ononyan migo nun oyi oyin inum nu omeren nu isom ebun mo den uboyo and mi inui terruterra kma oyenmoyo ebunyo oyin ebun nu and ebunyo moderi onomyan ofienu nama mekota. Do nama oyi onenu owol mol mo mnone genow owey nuyin yin mo nwane geneow eburyo inyin owenu oderin man ona onyanoyi oyano bukanoyi nanbulo owane deriyo inam mekotumaru ebuny oyina enamu monyena okpeki omineowei ofien nambulo okru oyi monyen kpekin ominoweyo ubo no okru vo denin owey na onyanoyi bono okru vo derin edown oweyna onganoy mukwe ma ku kumakpeyka oderite ona onanyam mu lohine benu udesin nu ulohinelohire ka moderi. an ononyonoyi abomu oya okum obela moku woka muderimam ona enanwiyo gidinoyi muya derna bonu ebum ominorey nukra won oru unyanoyi novo kaku womam oderiwon ikru derinyoy mokate no uderinoyi ebum oderim ominowey oderin ononyan bonu inwunenen.